صراحة إذا الواحد نام بدري ونام في الليل يقوم نشيط وواعي ويبعني يعرف إيش يقول، لكن إذا نام متأخر يصحى جسمه مكسر كذا وفي خمول وما يكون استفاد من النوم بشكل كامل ويكون نومه كله قلق وتعب، فطبعاً الأفظل أو أفظل يعني أنا بالنسبة لي شخصياً إني أصحى بدري وأنام بدري في نفس الوقت.